Paoneni do itina yyeso biyadama, do itina do biyadama nan data. Zeta urna par aya rowe de fauna, to beha nan lamar koto beha nan bukiji. To befauna do aya bevoda, aya madwe fauni, aya vodu wan buri hoku ketongol.